<hesitation> Anjara asan'ny loup. Loup boka miambina atiala satria atiala io koafa misy loup, tsy sakin'olo itsofotsofôragna fogna koa ary izy ka tsy itsofotsofôragn'olo, mazava ho azy fa tsy voatevitevy atiala. Atiala koafa tsy voatevitevy, tonga dia miroborobo sady mitombo be izy akao. Zegny anjara asany amin'ny écosystème, miaro atiala. Atiala ka voaaro, mamokatra oxygène be io amin'ny rivotra iainantsika.